اا أنا أبى أتعلم كل اللغات ، لكن اا فى الوقت الحالى أنااا من عشاق إيطاليا ، وااا وااا بتمنى أزورها يعنى ، وااا أعتقد أن اللغة الإيطالية راح تاخد النصيب الأكبر من أهتمامى ، لو ان لو فينى أتعلمها فوراً ، أعتقد الإيطالية نعم.